Raha aminay longany de sandwich no tena tiako raha ohatra hoe hagnina atoandro satria io manko arô tonga de mampavoky, de amperahanao amina ragno bisika zegny izy de efa harivako mifampiharagna eh, sady raha salady zany bitika sady sy mahavoky anao aby.